dhubii tun dhub dhubii heshima ghudio dhagariftu yaani abakhun malsun heshima ghudio khabaa anin haa si heshimee Mal inin dhikechaf ghudio isanen malsun inin dhubi yoyote hammen yoyote heshiman yaani woo inamaa dhaba wonthan khulli hinkhabuu yaani namkhun naam dhansaa dhugalesa namii dhubinen khabumm obboleaf abothi isanen dhib yet hinfethi naam akhanakha